Pertamo-tamo caro ngobatin luko tu, misal luko kecik pertamo tamo tu di bersihkan dulu, di bersihkan dengan aek di bersih kan mano yang luko tadi misal nyo di tangan bersihkan ulu luko nyo dengan aek bersih kan, udah di bersih kan, di kering kan dengan kain yang bersih, bersih kan dulu supayo dak ado <hesitation> apo namo nyo ado kuman lah, nah habis di bersih kan dengan aek luko nyo <hesitation> baru lah apo namo nyo ambek betadine bahaso nyo, betadine atau obat-obat untuk luko, nah tarok di kapas atau biso langsung, mungkin biaso nyo orang tarok di kapas supayo dak terlalu pedih kan, tarok di kapas dulu habis tarok di kapas baru lah di oles-oles ke luko tadi, oleh-oles pelan biak idak sakit kan, oles pelan-pelan nah, jadi sampe merato kan dak di sekitar-sekitar situ biak merato dulu, nah kalo misal nyo di bagian-bagian yang sering kito pake contoh nyo di telapak kaki atau di jari-jari, habis kito pakek kan betadine tu biso kito pakek kan hansaptlast, supayo luko tu dak tebukak, dak bekuman, bersih lah hygienis jadi di tutup, nah hansaplast tu dak sekali sehari dak tapi beberapo duo belas hari sekali di ganti, kareno hansaplast ini jugo dio nutup-nutup luko kek gitu, dio tu kotor jugo, takut nyo kan entah apo ado kuman, atau apo di hansaplast tu, jadi harus sering-sering di ganti jugo, nah macam tu.